طبعاً آسيا أكتر قارة عريضة في العالم دا كلو و فكرة إنك تعبر كلها بي ريجلينك حاجة صعبة لكن ما مستحيلة و في ناس قدروا عملوها، فأنا لو داير اعملها حابد كالتالي تجهيزاتي من الأساس حتكون بس في الحاجات المهمة، حشيل معاي خيمة و- <hesitation> فلتر للموية عشان ما مضمون انو الموية البشيلها حتكفيني بين المحطات الحقيف فيها و- <hesitation> ححاول اكون مستعيد لانو انوم برا في الخلا، لانو ما ضمان تلقى محل تسكن فيهو و لا تنوم فيهو، ف- <hesitation> عشان كده الزول لازم يكون مستعيد، لانو المسافات بين ال- مدن <noise> و القرى <noise> حتكون و اسعة شديد و انت ما ممكن تتوقع انو حتلقى محل طوالي، ف- <hesitation> بالاخص لما تكون شايل حاجات كونو يكون عندك الخيار ده بريحك كتير. و بعد <noise> داك أغلب الموارد الحشيلة حتكون بس على قدر المشوار من مدينة لمدينة ولا قرية لقرية و طبعا <noise> في الرحلة دي أهم حاجة بالنسبة ليك الخريطة عشان تقدر تتابع انت وين و <noise> تخطط لمشوارك <noise> الجاي، لأنو من غير كده حتضيع و ما حتقدر تصلي لي محلك و ما ممكن تعتمد على الانترنت، لانو ما بيصلي لي كل <noise> المحلات، فلما يكون عندك خريطة انت تقدر تتابعها حتى في <hesitation> وقت ما فيهو نت بترتاح و <noise> بتكون عارف انت وين طوال الوقت.